﻿Jokua añete ipuere opaerte yaipota, jokua, kua mopeti mbaiu, esako oime yande, ya kua yaiko, yaiko ramboeve kua ivi iarambo, oime jeta ipuere mbaeti ikavi yayapo, yambavi, jare mbaetivi ipuere, ya äpo yayerovia yaiko, yaja yave jukurai mbaiu rupi ñañovae jare yaesa yave yande, yande tairujugueye, jare jokopevi, yande yaikatuye, jare jokua ipuere posirai yande jare oika iyevaera